Mayung wngkha kotorkuk ha sakani mal mata tei bongni bujimung thwngmung fan gwnang kha kwrak khe tongnani bagwui sijak. <noise> Bongni bokhrogo muitu naragnani fan kwbangma tongo aboni bagwui kaisa tei kaisa no sinilai mano. Mayung rok bongni gurukma <noise> jaga no klai ma khe muitu narwgui mano. Mayung rok bongni maswndwui bai khe kaam khai o tei amobai manwui tui nwngnani bagwui tisanani tei tebo kwbangma kaa o nango. Bohrok khorang khai o ringlai o buino sikiro tei bongni bisiingo hamjakma phunogo. Mayung aswk sijak je bohrok ha o tei tui o sakno tongue mano.